ہاتھی اپنے سونڈ استعمال کئی طریقے نال کر دے ہن۔ ہاتھی دی سونڈ ہزاراں ماس پیشیاں توں بنی ہندی ہے تے بہت لچکدار تے مضبوط ہوندا ہے۔ ہاتھی سونڈ دی ورتوں کھان پین، پانی پین تے وکھ وکھ کم کرنے واسطے کر دے ہن۔ سب توں پہلا ہاتھی اپنے سونڈ نال کھانا چک دے ہن او۔ پتاں، پھلاں تے ٹہنیاں نوں سونڈ نال پھڑ کے اپنے مُوں وِچ۔ وڈے درختاں توں ٹہنیاں نوں وی سونڈ ہی توڑ دی ہے۔ پانی پین لئی ہاتھی اپنی سونڈ نوں لوٹے دی طرح ورت دے ہن۔ او سونڈ وچ پانی بھر کے اپنے مُوں وِچ سُٹ لیندے ہن تے اپنے شریر نوں ٹھنڈک پہنچاون لئی پانی دے شٹے ماردے ہن۔ ہاتھی اپنی سونڈ نال مٹی جاں وی اپنے شریر تے چھڑک دے ہن۔ جو انہاں نوں کیڑیاں توں بچاون دا رہے ہن۔